<laughs> tan bur aski dagir aski înni jillar ni ini daa daguruu askuu sigin bêdiyi aski sir diiŋa aski mire ina muntu geeyi nceŋ ina muntur geeyi nceŋ aski ina muntu ru geeyi nceŋaa aski daa ôwel dir daa îyi yaag <hesitation> owel dir ini noore dagima ginna geeyin. Daaŋoo daa yaŋ daaŋoo ni kôyi tira daa nerig daaŋoo ini tira kisig daaŋoo ini tira fariŋ kôoli aski ini daa aski ini daa nandig ini jillar mundu ru daa niig. Askumu diri ginna nii îyi yeniŋoo gizii bur didin. Mire ina kura majin mugura ciin îyi îyi yen ciiru mugula sun tiniŋoore <hesitation> daa tirfi mûure cuzun kama kurii. Kama kuriŋoore sigin ina kûura kege ši saga tuway digi ara tena gali še aski aski ini bur gali ini bur dili ini bur rôzire rôzire hinnaa aski ina gura daa ina mundu gora danni <hesitation> aski bur gal askii unnu hali ar berke tigisoo in aski raki gesiga kôoli ini kuri gisinni Wee rôzo citu ini tira kuri ciddo daa boro nerg daa dowiyo na haya ntu segesu buranuŋoo daa nterig. Kôi tira wanasa buraniŋoo te daa nterig. Kôi tira kuri kisim ntroo daa nterig <hesitation> aŋ wošuuna agar yinkoore aski numa daa ini tira too fusu koo na kal ini tira kori iyo na kal turoo wôtur gali nterig saraga ka kege daa nterig ini tira kuri kisiyoo daa nterig der yiniŋoo nterig yii tiriñoo daa nterig mire mire yi ina derejema munda danni unnu ini guru ini nterigaa isasa na burayinni kîzei na danni coo wereniŋoore îyi yenim cuure noros tinere ina aski aski denare aski denaraa dirim sana ziyada denama marawahid ziyada teer ogoni daa gii fortuwo daa ina na kuri ken daa ninig daa maa nerig daa cii nerig ogoni aski daa naŋoo aski fussoo. aski bêi yaliya na bii neere na ndîig kôi tira haya rôzu widin diŋoo fozaniŋoo tee daki kan hêi ina muntu geeniŋ tira aski ogoni daa yamoo ini ginnar aski owon ini ginnar aski owon te jillar ini ginnar aski owon aski daa re yamire aski daa yari yari yari re askuu bur boru daa yaroo mire bur ina bur tigisinna ziyadar gisi jeŋ a ke daa yamoo kôoli cussu daa ma nterig ji nterig ini neere dagima geeniŋ. Hêi aski ini gal tira sigin bur gal aski wudura naa ginna gisi njeŋ ini dagaa ginna heleyi nceŋi ini daguma kiri ñeg ini daguma fari ñeg ini daguma yiiñeg ini tama ciiŋa ginna gisigi. Haliyar ini kuri kisi taŋoo sîri danni aski bur gal tan toore aski hayiwan ginnar aski dagir aski rôzure aski daguru na aski maar aski maar musujin konore aski maar musujini birima cuu digana sasagare cuncu digana kuira kumum kuire aski maar aski maar dagoo daa nijoo ŋila

Cussur coo na ayama hôoluu aŋwar bisimi allahi yiĩ gonimi ni yiĩ yen yiĩ ayama jabjab re tigisoore ayamar kîmper yeni mire kîmper yeni ayamar kîmper yeni mire kîmper yeniree dilko. Ôwira cûu dir tigisoo re kerer yindu jendore kôoli yendi ore ayama daa buu tuwaĩ tigisoore illi kîin kurtu illi ussu na biyii ni dili ni kôi ciire kifin kûrtu yeniŋoore addi yiĩ addiyen kasarima baami dige šiya goyi ina goyi dama îmbi kasamsun mîšil kûsurma samsun ciira samsun tinma julma samuŋoore daama karakara ŋiri ginna a ke kisim farafane agu kôi teru lar tigisoo na mug ruk yigaa usso kasarima tûllu bêli sîrilke gis tûllu sîrilke gis sîrilke kisiŋore kurtuŋoore aniši gurug na aniši daa fûfurdir anišuu fûfurturuŋore babartuŋoore dûbu yegaa ussu kôi yega yega nterigaa tabka iniya cussuya gisigaa nufadiroo ŋaniŋire? <laughs> tei cucuŋuŋo ardayiŋ Ayima ke gisig mire ni bereberekiŋ ôtu tere kûrtu tekere kisii kisii kisiiree ôwura disii tigisoore ôwura dissii tigisoore ôwura disii zitke tigisoore tirki nak. Tirki mura hananiŋi tirki lîgema foro kui nammi kišima daa nammi kûncima daa nak kûncimar gîskei kei a unnu suruu gii foki koma tûruzir janire askuu zundu koore janire dayi dîn dayi dîn dayi tiniŋoore mire ginna kege tigisigi dayii tiniŋoore agu mire bur ŋizimoo dayii tinim kazum tunum ŋoore agu aũ tira daa biyig noore addi aran a te ke ši tirki tunuŋoore daa ninni yaa cûu walla aguzuu askuu danare jillar ncigirig yaa cûu walla aguzuu tigisoo mumere koru koru koru ni loko tuzoo ŋa tigisoo yin daa sii bur côŋumere addi addir addi addi addi kezoo fîdir ôdu addi ussu ôdu kisoo ôduna kisoo kisinŋerere tigisoore noore agalma jilotiriŋoore mura dinni ma dir sop ma tirim sooŋore ma tirim sooŋore agu kortiŋo haranimmi ma tirim ni tirkini fici tirkinim awire tirkinim kisi kisi digisa murdom saa fôu gor tigisoore tîriske tigisig mire ginna tîriske tigisoore ôtu kerema tun illi ai galli yen maaši galli yen mire ginnar dîlli karan tabka fatiga ke tigisoore Ŋili uwuro tirki nak tirki naŋoore tikiro nandig tigisoore aski ke tere aski ina tabka cussa gisi nceŋaa hananiŋire halas nii duro addi addi addi addi addire tigisoore yiĩ yen cîiye yiĩ ini bur askir dabbayiŋ yiĩ bur yeniŋore yiĩ yeniŋore bur dabbayiŋ ogon ŋala yiniŋoo owon gisig kimper yinnas aski kimper kôoli kimper yenim aski a illi bes yen illi yenŋoore ŋali ye yiĩ bes yiniŋoo sigin mire yeniŋoo tabba tigisigini kôodi tigisigini môfuna tigisigini mire askuu motašedid tigisig. Motašedid tigisoo askuu bur gali bur dinare tigisig fomiye ai gonime yomna diri dahu bur yenire ini cuwuna hinni ogoni bur baammi asku bur baŋore tigisoore direg kûko tigisig ini addira galabbe kisire ogoni aski addana tigisig aski kure mele mele mire ogoni bur šimimmi addi kasaruu koke tigisig tigisoore aski tigisig aski tigisoore kûrtu dere casirgoo kûrsu kûrsu yaŋa yak yaŋa hananiŋi <hesitation> kûrsu ari yaŋa haraniŋi haraniŋa hananiŋi Rûmore mele mele wôkid kûrsu ŋa tigisoore pit tirki nak sala berke ŋa « asalamalekum » ntoore yeru inda kai yerim kisi kilemetira murdom gor ndere saga zaandiŋ daa yami dige mele tak tak tirkani tak tak tak nderi nderi nderi nderi re tigisoore îyima askuu yaami inda kûrusu yaami tusuu maši yen uwe kišima melliŋore inda lahar tigisoore ussu lahar tigisoore ussu buu saga sarumar tun na neere na kûrsu mara nanar yami dige kisi kisi kisi kisiree tigisoore loko kûrsu askaa ŋa edindore kurte addi addi gelemi gelemi gelemi yega tigisoo tirkima tirin. Tirkima tiriŋoo fûfurdir dir fûfurtiriŋoore saga kerema duro dîn îyi ni addi tarru wôwu yalke tigisoore kûrtu kûure yen ciiye teru ciire bara tigisoo ŋaala na billu yi dogu ŋala kišima wuga gor wôzenima munume boor kurtuŋoore Kiši loko wi wi wire loko wôkid ma ero saga toom yenŋoore îyi dugusa tuzoo îyi kuru ci cii ciiyore tigisoore askaa kûrsu edincure kûrsu ŋa kûrsu edinŋoore inda muk na agu edin maa lahar tigisoore kûrsu daa nawure šigini bur darrimmi dige kazu roni yir <hesitation> tigisoore loko amma erdo addira darim sowere addi gar daa caŋuŋore ôtu tirku addi namu sob niĩma ussu kuru tigisoo ŋa askuu tepi caak aski mana aski filan ŋa owon dîga cussu askuu owon ni dinare ni gali bodoltireme ni kizi bur daa yame koonore gurusu guurug. Gurusu kôoli aski guru mire disii tûrusu caasiŋ, askuu boborta ai gonime hee aski ai ini neere i daguma ginna gisi ŋeŋ. Aski te kisi yaŋire ini yawiree tigisoore neere addira halas walla <hesitation> askii daa nak askii fusse askumu gurusa dûbu kîdirii ye ini tira caasum gonuŋ. Te ôwel gedder goniere taani tigisoo na kôi kuri kôi kuri terii tigisoo na šahaltiŋi mire kûrsu mîškila danne tigisig aũ daare « filan aski dîi » ntigire askuu mire taŋoo sîri danni. Aski ŋoo aski wallayi kisiŋa askuu tun. Askuu tunuŋoore daree kisigini mire ogon furcima goni aga bii yen askuu karaniŋini askuu sasamni ini askuu bur pot baaŋoo ni himecii tan askuu nanardir askuu mire aũ rege agu bur baŋoo mere aũ tusuu bazuk agu mire kûrsu kûrsu yaŋire tigisoo na inda re ogoni kuri tira saga ciiŋa nufadaar a aski numa aski taŋoore daa ciire tun daa fura ni wereniŋ daa dô ni wereniŋ daa ŋiki daa saraga na nterig. daa kôi dagima nterig daŋuŋoo yalii numa daa bîyi terig daŋuŋoo neere kôi daguma daa nterig cirrii yenim kui tira nderiñir a he aski daa ussu digi askuu dinare dirrime askuu gali ai numay te te înni inda amma mîri ncufatii cikii neere te hananume ši deri kolum ŋoo sîri danni te na tan dagu ru kisir teniŋi gii aũ edinŋoo sîri danni askii-a nizam nizam wûru aski ŋa ogoni aski dagir nigisoo aski huma aski aski daa bur aski guri raha sun dîi. Aski guri kôoli nima sun dîi aski guri sîri hun dîi ere ginna amma gura aski sindigaa gura harayindinna cikii aski sîri dîi aski bur sîri dîi